Patuji do volda chaka mabbe be bojji mabbe, di wokan chaka mabbe sai be famra dume be volata ko be bakkindira banduji mabbe bannin mai watan be famra, watan be fama ko be vidata chaka mabbe.